<noise> Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ mara me daaso ho biribi ama sɛ biribi wɔ mu a ɔnnkɔ yɛyie a metum na masesa no na ɔaboa m' me dwumadzi ahorow nyinaa. Obi dze- obi ne dze dze sɛ mesesa no ma no mpo a onnya nsunsuando biara wɔ mo do na mbom mara me dze no dze sɛ meyɛ ɔdze mfaso bebree dze bɛbrɛ m'. Ntsi mɛpɛ dɛ mɛyɛ mara me dze.